Ko'o yë tëjk këdu tëk mixëp, manytë yë betkë dun kabëkëp manytë dun kë myaj mat'sëp met'skë jadunt's dun pabëdëp bapëkëp puxkë nëkxëp dun nëbedëy maje, jadun jedun wat's tëjk myamëy.